יא, כ'וואלט געזאגט אז מ'זאל קאכן מיט פוטער, אדער מיט אוילס, אדער מיט פעטנס, דאס לייגט צו א גוטע טעם, ס'- ס'מאכט בעסער די עסן ווען מ'קאכט מיט די זאכן.